El awaj che qast os taj ost riliik, qas yab'al xo'ooj o petsib'al mulwek he k'o'x el os, li os rimal lara' he xapa' chu', kiwab' chu' taq tz'iil tek'ere' kak'ol chu' chetaq aweech qast otz riliik, qast otz xaqara' katij li chek chetaq aween xaqara' le k'ol ixpanka'k xaqara' e lara' qast otz riliik che kiwab' chi riij chetaq ween rimal petiik jab'ek pi taq uleew u qas e tz'iil jab'ek ela' li ki'ab' awaj la' qas kirmulsaj nik'o'x